Makaasin, makasiin ak ishin huji midaasit, makaasin afaan lam kabdi. afaan lamaansuunen hinmureni mugu lachu hinmureni aminen mugu tuuninen afaan ishian litoa, duum ishi woin kutenie bare kubicho kas kaeteniit jira, hinkutenie ishi maatanen hichireteni, bare woyaanean hinkuteni won birian kutenie makasi. makasin huji biri hamtu kabdie akama inama kakarti.